Tabeng nii nado lepo nado awato naa kalapalago enang <hesitation> gaugauto malaka naa maka nao mokopo lagabalimampo, <hesitation> maka peekala wakupawalopeng po. Ningpo nado awa owatu oto oto koi kwnoke peekaba ninaba wakupako, nii age ninamo nganna lmaiko otoko tee nammee mopoketaina teng ongma lepo kale muko, teng mado lepo awatona kalapalago awa nammee olula tang taneno luwai loida, mudekina luwai, tee nammee la olula tang lidukuna lupe. Terato naa ngos ana owalago awo tabeng naa, awa la oluma kaleluwai, latitowai teng awaga meeke awo nado awananang routuko, tolulug loida kadala tang lidulapengpo ni kalapapaluko, ni nado awa kalapulago ana namee taneno lula peepoka wema umeng stoli alawai tewato naa. Maka awato naa, kalapalaggo nado peekala oto oto koi nii nado goi peekala ningna tabeng awa tee owago tee nammee langa peekala menabeleta wela naka nado mokamo mokopo menabulialoda tewato naa nado naa awa owalago nado naa tabeng naa Tewo awo ning po, teng ningpo nado tabeng naa awa owalago la awa la la la- maskela go otoloi lake pakoweliko, lake pakuweliko teng la napo asilako tudalako tee ule nawalo talala lawai. Nii awato naa leepo kalapalabaluko awo- awo pakupakusi nawa nai ukawamampo. <noise> teng maka <hesitation> nado awo- awo lepo nado awa kapata tolakasnaa nee, teng niike apangko kapata tolakas asila peekala age gawalako temo tang pola pakuluai tei. Nii awa meeke kalapabaluko awa nado enana kapata inna alimampo, nado awa kapata silapo, alili kaleli mampo aleka tolulugo kadula teng aluwai kaleelunai. Ning po nado tee nado kalealialuko ai aloma wikang alo tewato naa opong nii nado kalekale dona kalaaplaga. Tabeng